مشروبي المفضل هو القهوة العربية خاصةً لما تكون محضرة بالطريقة التقليدية، أول شي أحمي الهيل وأطحنه مع القهوة بعدين أضيف الماء في الإبريق وأغليه ولما يغلي أضيف القهوة المطحونة وأتركها تغلي شوي بعدين أضيف الهيل وأتركها على نار هادية مدة خمس دقايق بعدين أصفيها في فنجان وأقدمها مع التمر.